Laha ty amiko manokana aloha, le aleo fatapera mandeha courant rey. Satria rey malakilaky zany ty raha ketrehy amy raha rey, sady tsela masaky zany ty hany laha vao ketrehy aminy. Fa ty problemo avao zany, laha tapaky gny jiro, la mijaly tena mampiasa azy. Sady fatapera mandeha courant rey zany tsy manahaky fatapera misy gazy io. Fatapera mandeha gazy rey atahorategna laha mipoaky. Fa azy mandeha courant reny, reny tsy raha manahy reny, reny raha mandeha hoazy avao.